íbùbù ówó bà kpalí ibùbù ìgò lèe úni <hesitation> be gbì aliwa blɛ̀ɛ ùgɔ̀li àwa úni bà ŋla <hesitation> ka bùú banìià ígbɔ bu ŋla bàá yi zìi kíni ɛɖí bèé ni yìlè ákpɛ̀ li ba kpalíà ni ákpɛ̀, ákpɛ̀ lɔ lèe iku gúgú iku wèe màa ná jɔ̀ nyòo, ikugúgú ìku màa nájɔ̀ nyòo únika èé do náa yìlè à nà yá ígba màa lèe ùŋù ɖòo po úni á nàá wa ányi bɛ̀ɛ kása à nà zé yìlè ábua lɔ kayi káyí élí kayi á nà ya ígbɔké lèe kayi ùŋù ɖòo po ɛɖíì, ka à nà ya ígbɔké lèe ùŋù ɖòo po kása ùŋù ɖòo po, ɔwɔ fè ɖèé yilèe yáá ɔwɔ náka ká ne zi ami tu ákpɛ lɔ àwɛ̀ so ílíɖo lèe, tè yáá ú ná jɔ̀ɔ̀ ù nàáa fà kɔ ɔyu úni sú elí èle ɛɖí bo yìlè ábua blɛ̀ɛ ka àá mu ni ùŋù lɔ gèegleè à nà cízèe blíí kɔ ùŋù lɔ nègegle tàa kása kɔ̀ zi yìlè ábua kaɖi káɖi elí ɛɖí kayi àtu wò blɛ̀ɛ ɔwɔ tu wɛ̀so íɖì èle tè yá ú náa fà kɔ ɔyuwɛ ìzèfo.